पहिले आदमी सब सेमफो के रूप में माटी प्रयोग क यल जाला जौन ओकर मेन काम क थी रहेकी मुरमे लगाके केश साफा करे के खाथिर माटी के प्रयोग कयल जाइत रहे लेखिन आजकाल के समय में क थी होगेल की एडभान्स समय चलारहल बा उहे से सेमफो को बहुत जयादा कम्पनी बा उहेसे ज्यादा से जयदा भे राइटी ओ ज्यादा बा नेपालमे उहे छे आदमी सब ज्यादा सेमफो से केश ओश धोवेला एकरा प्रयोग छे केश मे चाया नहोभेला उहे से यि बहुत प्रयोग मे आवेला ।